दिल टूटे के बाद खुद को अलग करने की इच्छा का विरोध करें। कई प्रयोजन से सहायता लें क्योकि बदमात्मक उपचार के लिए सामाजिक संबंध बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे परिजनों के साथ अपनी भावनाओं को साझा करें और अपने आराम और दृष्टिकोण को अपना घर की भावना मिल सकता है इमा।